Marigny ai le oe miasa ai tsy maintsy atao ai, <hesitation> fô io ai tsy voatery oe hagnaraka le ra jiaby <hesitation> misy amizao tontolo izao anao ai fa afaka anao <hesitation> mandamigna tsara ilay programanô alamignanô tsara oe amy fotoagna karankory tokony hiasanô, de amin fotoagna karankory tokony <hesitation> hangalagnô pause, de amin fotoagna karankory tokony hikarakaranô aigninô.